Dok ko mas svil mang a vela keikeimko nama tot mang ngor mo kolkhek. morsegein. ngiasia pumpa ngan ngan o mo ni mhetor ruk a vela nam keikiem mor. Va kuma svil mang a minot ko nama vle kun mnam o rektor. na ma kursekam o vgor mang o tgoluk va a vgor kam la kasser rik o kering ngar kun nam o rektor. Va ko ma svil mang a morek keikiem ko ngom kaem ka mit, va kle ngoma kaelelol orom kam lol o krek. Koma svil mana o kama svil mang ngar.